أختار قوه الشفاء لأن إنقطع الشفاء من أمراظ الإصابات بتكون شئ عظيم يعني تخفف مهارات الكثيرين إذا كنت أقدر أساعد الأخرين و إستعاده صحتهم بيكون له تأثير كبير في حياته و هذا يحسسني بالرظا و السعاده.